ஓட்டம் மற்றும் நடைபயிற்சி இரண்டும் சிறந்த உடற்பயிற்சி வடிவங்கள் ஓடுவதை விட நடைபயிற்சி குறைவான வீரியம் கொண்டதாக இருப்பதால், அதே பலன்களைப் பெற நீங்கள் அதிக நேரம் அல்லது அடிக்கடி நடக்க வேண்டும். ஓடுவது மிகவும் திறமையானது ஆனால் காயங்கள் ஏற்படும் அபாயம் அதிகம், மேலும் நீங்கள் காயம் அடைந்தால் குணமடைய அதிக நேரம் தேவைப்படும்.